Шеърҳои ту хеле ба ман писанд омаданд, метавонам бипурсам, ки кай навиштанро сар карди? Дар ҳар як байти ту ҳисси амиқ ва муҳаббат ба зиндагӣ ҳаст. Чӣ чиз туро барои навиштан илҳом мебахшад? Ман низ кӯшиш дорам шеър нависам. Мехоҳам аз ту омӯзам.